Ia, koa asian̈a resaka eto kolontsain̈y ndrô Hôlandy ndraiky. Irô in̈y zen̈y malaza resaka fahafahan̈a, ia, man̈amia lanja fitovizan̈a ndreky <hesitation> resaka fahafahana zen̈y irô. Avô mankalaza lafety ny resaka ampanjaka zen̈y irô zen̈y ten̈a ny kolontsain̈y ndrô.